أكيد عالم خالى من التلوث، لأن التلوث أو البليوشن <hesitation> لو انه صار مو راح يكون فى عالم أصلاً، ترى مرة مضر مرة يؤدى للوفاة، بيأثر علينا احنا حتى لو انو هى الطبقة، مو مو طبقة فقيرة بتلاحظ تاثير الملوثات عليها، لكن الفقر هذا العمل الجاد بى بى بيقضى عليه بس.